Fampihegna- mba hampihegna sira amin'ny sakafo hohaniko de ôhatra zao za magnandro ro igny de ataoko bitsiky foagna ôhatra sira ataoko aminazy de rehefa masaka izy ôhatra sy ampy anah ny sirany a ampiako bitsika foagna de mba tsy de mba mihegna kô zagny sira amin'ny sakafo hohanina.